<hesitation> wala khu pɛnii poh lenya kha monni-monni ɓou kho pɛnmu <hesitation> poh lenya kha monni-monni <hesitation> tit yu gha taimaka domin hara diya khu ghani ɓou who-who mikke ta tebani khen khirina ko mikkei ta tebani kei woh ko wala ko awala’m khara kirina ɓou ikke ƌa kɓongho ma kkhara kirina bou mikkei ta tebbi paro wala ti khugho a kharakirina toh <hesitation> tunda weh diyo kikyei wala konong pɛnu <hesitation> pohni-poh poh dabam dabam ɓou ni pɛno poh nasara youwa la, ɓou ni pɛnɔu poh kullung youwala, ɓou ni pɛnou poh hausa youwala ɓou ni pɛno poh hausa youwala ɓou ni pɛno poh igbo yauwala, bou ni pɛno poh yoro bawa youwala, ɓou ni pɛno ko-o-o wanni yare woh yamba wannanbikhu khu phebe kei yauwala wala woh khu po ɓou khu pɛnou angyi lenya weh ta ɓangi khara iya khun ballina kha tei khara ɓiya hu ɓai-ma khu ɓallo kha iya khui khu karantina kha tei doni khu pɛnou pohzun mbomi bou teb ta ɓa manamalla kha poh-kha poh yoruba domin ni pɛno poh yarubawa niri iya nin dii na nin ɓallina kha poh yorubawa, Kuma ni tebowoh ni ɓallou domin ni khi rou woh mikke ta tebpou mikke khiro keno ɓomi ɓou ni teb ba boni yei ma ɓouni ɓolli poh kha poh igbo, igbo mikke pɛnou ni pɛnou poh igbo, igbo pɛnou poh keno niko-o-o paro woh na teb tsun ku zun mikke diya khirani bou mikke tatel paro ti khuno ma mikke ƌiya khirani bou mikke tatel paro ti khuno ma mikke diya khira ni toh yowala konong konongi ni poh-poh-poh-poh ni pohni molni domin pau kei pɛp nin yamba kha wattun nemun yaba wannan nemun ti khu phebe kei ta woh mun diya ta-mun diya tare kla tsabi tsun ɓou mun diwo tare ni peni poh zun mikke peni pohnɔh nema ni pɛni poh zun atidi mun damuwan domin ɓomi bou sibɓano illou mikkei pɛnou pohzun sibbano ta illina mikkei pɛnou poh mun toh who ta wattiati diina khai-khaii-khaii kha <hesitation> damuwa ti khumun domin pɛp mun mu pɛnou paro mun pɛno pohni kei, kei pɛno poh kei, kei pɛno poh kei aiti diyan kha ati diya kha-kha kha masala ti yam tun ƌi ta teb gho wala ɓou mun, bou mun mum-mun-mun-mun-mun <hesitation> mun kheb <hesitation> balli poh lenya dabam-dabam <hesitation> yamba wannan nimun kei

Rashin peni pohk sabi ɓomi mundiya an kakhi sabi ɓomi mamengi sabin ɓomi a’a kei miya kei khaza-kai miya kei kaza-kei miya kei kaza ɓou wannan kha wei ɓomi mun-mun-mun-mun ƌiyai mun-mun-mun diya yu mun-mun-mun-mun diya yu wikkra kha sab mun diga yu mukki kha sab, mukki kei sɔpɛ mun bomi manma. Pɛnipohsab minentei munta kakkhi sab amma da ace bou ta pebpoh akan cewa bou mu pɛno poh sab angyi mukkim mariyun mukki ka sabo domin ko who khara tebani nigin ti kumo noh woh na tebani nigan ti kumogho don bou ni tebpoh paro woh bang ma khara khirini ɓou nitebpo paro who kparotswa ma wa atswan khu gho khara pɛni so, angyi mukkim toh youwala mamun pɛena poh sabi ti diina wala tiyi wala sosai bou mun penou poh sab tun ƌiya tebani akan awa diya a’n mungoyonbaya akan cewa nidiya mun diya tebani cewa youwala konong mun illina kha yare sab kei peni kei, kei pɛni kei ni kei, ni pɛni kegho, khu peni keno ti diyi na wala mun diya monni <hesitation> cewa youwala bayu wala’m a’tiyim rashim peni poh sab ɓom woh mungemun manni-manni-manni wikkirei ti-ti-ti-ti-tititii tu khu yel mu bomi amma ɓomi amma ɓou mu pɛno poh sab. Ati mum-mun mukkim angyi min mukki tiyam ɓou mun pɛno pohgho angyi mukki tiyam toh nidi ta muni nidiya tebani akan cewa youwala ko-onong mun illina khu peni pohno ni peni pohgho siɓɓani illina pɛni poh kai, kizunma mikka poh pɛni kenoi ne ma ni pɛni kezun bou mu pɛnou pep angyi manni mukki tigwon domin wuh muri yii pɛponun pohmun monni ɓou ndiyayi paro min gbangin ma khu di ta khira ni bou na diga ta nap aro min gbanag ma khu di ta khira ni saboda don youwala bou munyi, mun-muniillina mun pɛni poh sab nne niƌa tebani wala woh mun peni poh sab wala <hesitation> poh mun woh mundibii tukkhyel kei ɓudde khuyel kei fa mun ƌigi kha poh dabam dabam-dabam-dabam kha monni-monni monni-monni-monni-monni khobo misali toh amma ɓou boumun rrou ɓou mun illou, bou mun khebpo sab, ɓou mun khebpo khu sab khau khu sab mura iya penni weh woh munyigi kei pɛp komin ƌagham mun tukhu yelkei, komun dagham mun tu khu yel kei khana iya peni poh molguo ɓou khu pɛni poh molgwo angyi mulkim, mikki ari illurum amman ɓakha pɛni khugwo dole mokki ta illuru ɓomi mun diya angyi mukki kha sabmun ellen khui muna pɛnipoh sabi. Bomi mun diyo anyi mukki kha sab ellano gashi, ɓomi mun diya an mukki kha sab don na pɛni keghom kha peni kenom mmentei bomi mukki har khopou bang har mah mengi sabmun domin kha pɛni pohkne na pɛni pohghom amma ɓou tebpou tah ni pɛno pohgho khu pɛno pohno aiwo khara tebani dita khumono wei kha dita tebani digita khumono kha angi mukki wel ta illinum domin kafinni somidi paro ti khughoma khu kpaddo pidi pɛnani kafin khe khu somidi yi paro ti khuno ma khu, kpaddo pidi pɛnani toh amini woh ta wattun kha wukkii angyi who ta wattu ka mukkim domin mun kpaddo pidi peni poh sab so, ni diya muan ni ƌiya tebani cewa wala mu-khu-mun illina kha sab konong pɛni poh sab, konang peni <hesitation> yadda wei kerre tayi paro kha sab kha pohni ɓou khu tebpou kha ma kha pohgho a ni diging ta khirani, ma ni tebpou khapoh noh ma khu dayi ta khirani so angyi manni wem woh ti illirum angyi manni mukki’m woh illurum domin mun kpaddo pidi pɛni poh sab miya tebgho wala ɓou konong pɛni poh sabi ɓou mun peni poh sab muru-mun kpaddi yi donkwo manni mukki weh ta illurum, ɓou mun koh ɓou mun pɛni poh sab angyi manni mukki wei ta saki illurum ɓou mun pɛno poh sab angyi manni mukki weh ta illuru’m so, nidiya, nidiya tebani meh ma woh mara yigi poro kei <hesitation> nimenou akancewa kononi ɓou illina ɓou peni poh sab mun pɛni ɓomi makha prrou mbomi makha sannene mara worpidii nanni ɓou makha worri pidi manni ɓou mara-mara yi kiram mazza kei kuma ni-ni-nin pɛnou aka cewa manni mah mikka ta mun paro akan cewa wala ɓou mikkei ɓou-ɓou-ɓou-ɓou makei ɓou-ɓou-ɓou mikkei <hesitation> peni poh sab toh nidiya tebani kotong woh ma worrou kotong woh ma worrou porokei wei mata yuwani ma penna ma mengi siɓɓamun panam apeni poh ni siɓɓamun mikkei illina kha ka-khe pohk ɓou siɓɓamun illou kha pɛnani ni pɛnou kegho siɓɓani mikkei ta pɛni kei sibbano ta peni kei angyi manni wem bou nidiya menni nidiya tebani acan cewa wala bou mu khammun pɛni poh sab, wala who mukham ta pɛni sab nidiya tebni woh nidiging kha tei ni diya nidiya-diya tebgho ɓomi kotong ma worrou walla ma peni poh sab ɓou muni pɛno poh sab angyi yi mukkim bou mun pɛmu poh sab muru muru haddi khumun mungu weh monni <hesitation> mattu temekemu tukhuyel kei khuyel mun ɓudde ayokkya ghom amma ɓomi mukki yow ɓwo domin ma peni poh sabim amma keh ta ɓa bata tebpou akancewa gɓamin mun pɛnou poh sab gɓomi mun penou poh sab wallahi mukki arri illuru’m komin ɓudde khu yel, komin ɓudde khu yel wei mun digi khate yei. Marii yi mukki kha sabi’m amma rashi sani poh sab ɓomi mukki y nu gboh ti khu yel mukki da illani yamina kha yamina, mukki ta illani <hesitation> konong kha poh khala ni cha kha pohka phk khalani ƌang mukki don ellenkhu ma peni poh sabi’m, ma peni poh sabin weh munda tebu walla munda tebge wala bou mun pɛni poh sab wala ma peni poh sab-wala ma pɛni poh sab ɓou ma mun pɛni poh sab agyi mukkim-mukki ati-illuru’m angyi <hesitation> nira gab molno kha ƌakklang ya bong <hesitation> ɓou khe penou pohno, ni penou pohgho mukki alli-illiru’m nari-narigu mukki kha keng, nari gb gwo kii-kha-kha manni wem domin who karri teban diya dil ta khumono who na teba ni diti khumo gho tunda pɛp mun khiro poh sabi angyi tuk-tukku sabim kha paro karri tukke no khe paro’m narri tukke gho kha paro’m don woh karri tebani pɛp digi ti khumono toh angyi woh mura yim so you youwala mu-mun-mu-mun-mu-mun pɛp poh sab ɓoi mun pɛno poh sab nuno cewa mun kpaƌƌo kha mukki woha woh rigi talla mun ɓomi bou khu-bou khu gabpo ku yel mun mukki yow gboh <hesitation> kei lah kei poh mun amonni kei ta kei poh mun amonnim-kei ta kei pohno ammonim-kei ta kei pohno amon ellenkhu ma peni poh sabi’m minetei bomi mukki yow gboh-mukki you gboh ti khuye mun domin-domin ma peni poh sabi’m ɓou tacewa bou tah penou cewa tun daga farko munpenow poh sab mukki a’ti illuru’m ɓou kho worrou-worrou piddi poro-pidi pon mɓomi bomi ma kha warri piƌi poro yawan mukki dii tipidi porokei ellenkhui poh mun amonnim kei tah kei <hesitation> siti a’m ɓeku-kei ta kei <hesitation> neh daga kaza. Kei ta kei <hesitation> nadaga kaza kei ta kei neh daga kaza ellonkho poh mun amonnim mahta pohmun monni a’ti dina kikkyem tah poh mun tah monni arri dii na kikkyem so, nida teb bor cewa walla konong peni poh sab, wala mun peni poh sab, wala mun peni poh sab ɓou mun peni poh sab mukki kpaddou ɓou mun peno poh sab mukki kpaddou amma ɓou mah pɛnipoh saha fa kha peni pohno na peni pohghom mukki kei diyi ti khuyel amma ɓou mun peno poh sabim domin pɛp paro weh mun ta tebani digite khumogho digita khumono.